<hesitation> hewan yang paling cepat dan hewan yang paling lambat, <hesitation> kalo menurut dongeng ini yo bang yo kan diceritokan tu, ado salah satu dongeng tu katonyo hewan yang paling cepat tu kelinci, terus hewan yang paling lambat tu kuro-kuro sampek dibikin lomba lari lah orang tu, beduo tu hewan tuh orang tuh <hesitation> binatang duo tu. Nah, kalo menurut sayo hewan yang paling cepat tuh citah bang, kareno kan jugo menurut penelitian yang sayo tau memang citah tu lari nyo kencang nian bang, biso ngalahin manusio, biso jugo ngalahin hewan-hewan kaki empat lainnyo, kayak singa, harimau kek gitu. nah kalau hewan yang paling lambat geraknyo tu, iyo <hesitation> setau sayo yo kuro-kuro, karenokan memang dio dak cuman bawak badannyo be bang, jalannyo bang, dio jugo bawak rumah dio, bawak cangkang nyo, dan kuro-kuro kan jugo <hesitation> badannyo jugo besak- besak tu rato rato berat, jadi memang kalau hewan paling cepatny citah hewan paling lambatnyo kuro-kuro